Ore'monto sabong na'one'a one sua'ne pamake su wombale to ore'monto maliline' wonu wa'ne ya'mangop- yamamake sabong ore masoita mangop montoiak manimpang ke ya'manguras pingkan mamake sabong manguras paka mangepe paka ya mamake sabing onto one to sabong daia- bubuk teto pamake mangure mamepe paka ore'kuna a sabong apa te'e tosu saset teto panguras pingkan- panguras pingkan one leto sabong to pundemo mundoeno ore ngonto ti'in na'ya'ne kunei ya'nundeno kunei namakse sabong meneken wi nuvo na'tan mamumou <laughs>